Yani kwakweli wintu vyosi vivyo kwa mfano kama imbuzi ni ng'ombe vitange vimanye kwamba wiya awino watuteka na wiya awino atatutesile <hesitation> kwa sababau vivi ivifugwa vivu- vikukutegemea wewe akawiyulite vize vilye amasote na uize uviyalile kwanzia inkoko, mbuzi ni ng'ombe kwene. Papo ukupeleka wa mwelezya kwa sababu iyo kupela ngati ing'ombe ikola ngati iyay yino yafuga ngati iiyakisasa mana kuoli ng'ombe zifa kisasa ni ng'ombe ya kieneyeji zinazo tukufila chiki uwanda tukuchema umasote kwa hiyo ing'ombe ya kisasa ikupela yamanaya uriya wino akula akuzipela ichakulya nu muda kwene uno mkaya ukizipela icha kulya zipela zimanyile ngi wala waezli wesha kuzipela ichakulya ilazima iyaani ukilila sana isawa na kapoli kwene, kapoli kwene ngu muda wali wafika wiza akalya ichakulya ilazima aanze kulila sana maana utumchelewesha ichakula umdaunoukampelea infika afuuti kana kumtwalila, lakini ni bora umlishe wa- wa wawiya uwalaifuga kwa sababu uwiya uwakufugwi wiya kwanza nukuti yamanjiita kwene <hesitation> kupelau. Kwa sababu akupela umanyile mbona ali muchaibanda mumu kuliko uwakunyulila pamwi yangamuizya kuko mwisote yamsende lakini wino alipanganda paa ukupela ukumlola chila uwakati pang'anda paa ukupela ukumlola chila uwakati pang'anda kwahiyo bora uwakufuga. Lilyo ikweli kwa sababu kuumwitu nyalo wivula kwahiyo umaza ing'ombe sehemu ya malisho ikupela isipo na ndio maana umazana yamkulima naafugaji kuli malalamiko mvule sana ing'ombe zakuharibia ivyalu ya yantu sana hasa kuli yano yatakweti ing'ombe izyonona ichalo chakwe izimala kwahiyo ibora fwandi wiya wino alini ing'ombe izyakufuga zino zikwila kuliko ino ikuzagaa panzi. <noise>